קְרֵית וַחְדּ אֶל-כְּתָאב סְמִיתוּ טַעַאם, צְלָאת, חוּבּ, וְעַגְּבּנִי בְּזַבַּא כִּיַּחְדֶּר עַל אֶל-רָרַחָה אֶל-דַاخְלִיָה דִיָּאל אֶל-אִנְסָאן, וְכִיפַאש אֶל-וָחְד יִלְקַא אֶל-רָרַחָה פִי-אֶל-בִּסְטַה, וְאֶל-אִימָאן וְאֶל-חֻבּ. נַרְשְּׁחוּ לִיּ וָחְד כִּיַּקַּלֵּב עַל אֶל-תַּוְזוּן פִי-אֶל-חַיַּاة, כִּיַּתְפִי פִיוּ דְּרוּס זְווִינִין וּבְּאַסְלּוּב סַהֵל וּמוּאַתִּיר.